<noise> da ɗom taa cin <hesitation> jakam kwa mɨ siyasa, pee a jakam ku ni a mi siyasa, dɨ pan ɗi leng yi an, yanda ku yil ni ɗi ki, pee a ni, a siyasa deh ni, daa ɗom taa ki kɨ pe ku mop di jakam siyasa pe mop di sat pak mee bii ku kwan a iya mang mee bii pe domin kat dang mop tɨ a pe <hesitation> mee bii kudik, ba di bam an muw. Jakam siyasa kat daa kel mop dikin ɓe a kia der pe, pe mop ɗi sat vur bii des ku mop ɗi cin yi <hesitation> tong muut yi yil ku mun ɗikin yi nigeria be kwan ma a naa ɓe a mang mee bii pee ɗikin, ko daa sat jep bii des yanda ku gurum mop, yanda ku mop ɗi lo. <hesitation> yil ni. Kaa mop ku nan mun mop, kaa ngu ku fir mun, ku mop ku mop reng ni, ku bii ku mop ɗi cin weet, mop kɨ ɗi sat <hesitation> bii ni, a ni le kat mop ɗi ba dekem pe <hesitation> ji cin <hesitation> mmwan gurum be yit mu ni leng, kat mu cin jakam siyasa dee ni dang mu cin ɓe mu man gurum ku mop a kuret ku mop iya lo yil ni ku gurum ku baa mop a kuret muw, mop ku mop, <noise> ba mu kat mɨ iya lo yil muw, kat mu ba mu ji pe wakar gurum yi siyasa dee di mu ji mu teng <hesitation> sar kɨpe ku gurum mop ni kel, ngun ku ɗi iya lo yil ni ɗiamma kat mu kel mu or ku dik buu ba mu man muw, ɓe ba ɗi bam mun muw, mop ɗi sat bii ku mop ku nan nan mun ni mop ɗi cin. Akwai gurum ku ret mop ku a mop di iya lo mun, akwai gurum ku ba mop a kuret muw <noise> weet dikin gurum dee ni mop ɗi sat, ngu dee tɨ gaa ngu dee ɗi cin bii ku sede, ngu dee ɗi cin bii ku sede, ngu dee ɗi cin bii ku sede, daa dom taa kel di a jakam siyasa dee ma kar jakam ku weet, pe dikin jakam siyasa ni ;i ku mop ɗi cin ni, ɓe ka kel, kɨ naa akwai bii ku kwa ngha kɨ kat mee bii ɗikin, kat ki cin bii ku sede ɓe kɨ ba kɨ kat mee bii dikin siyyasa ku mop dikin, a ni le ba daa ɗom tɨ jakam siyasa del an muw deng a kel muw. A ɗikin jakam siyyasa ɓe kɨ kat jep bii ku kaa dak. Kɨbukun jakam siyasa ni mee ngu mopɗi cin or jakam ni ɓe kɨ kel bii ɗi ji kaa or dak ɓe kwa ngha kɨ kat mee bii ɗikin, mee emnang mop ku yi n kɨ kwat dak, be di ba iya ki <hesitation> a jakam dee ni ku kun kɨ cin ɓe ɗi ba ki put ku mee or dak, ɓe kwa ngha ma kɨ kat kɨ sat yi emnang, ko kwa ngha ku ngha kɨ reng ni ɓe ka sat, ɓe ɗi iya ki kwat dak dee ni, dang ni kɨ ji mɨ siyyasa ku ngun kɨ cin ni Ɗi kɨ kel mee ngu kɨ sat mee or mee jep bii kuy mop ki shap ni, ku di ji ta yi siyasa ni, be kwa ngha kɨ ke ɓe kwa ngha ma ki kel, ɓe kwa ngha ma kɨ ki dikin bii deh ni, kat ba ngha kɨ cin, kat ba kɨ kel jakam siyasa. ni, di ki kɨ cin jakam siyasa ni muw, ɓe ka der a ne tɨ kɨ kel ɗi ye? A ni le daaɗom ta kel jakam ku ki a gefe mɨ siyasa. ba daa dom taa kel mee jakam ku dik, kat mu ki jakam siyasa be daa dom ti a kia kel ɗi. Pe bii ku ba kwan a man muw ɓe ka kel mee ngu sat, bii ku mee ngu man myw ɓe ka kel ngu sat. Bii ku mop kɨ cin ni <hesitation> yi local govment munbe ka ke <hesitation> siyasa. Ka ki yi local govment ku yi <hesitation> moron, ko yi mangu, ko yi <hesitation> riyom, be ka kel a yi jakam siyasa. To kat ba ɗika ki kus ti ki kel jakam mi siyya dee ni muw ba ki man bii ku di ki kiken pe yi <hesitation> pee dee ni mop muw, ki ton ka a buu, har ma yi <hesitation> headkwata mun ni yi <hesitation> jos ni. ka kel jep bii ku ɗi ki pe a yyi jakam siyasa. kat ba mu ki ku ti kel jakam mi. <hesitation> mi siyasa di muw, ɓe ka tong ka kaa ku ngha a yi tukun, ba kɨ man ko mee di ki muw. A ni se ɓe kwan daa ɗom taa kel jakam siyasa, jakam bol ɗi ki ta. a ko jakam jep mee bii ku mop di cin dee, ni taa a se dee jong jong ba ni kus ku ngha ku ka wit kɨ lang kom ka pe kel bii dee ni mop muw. Kwan a dom ti daa cin di a jakam ku a mɨ siyasa, ba a ɗom tɨ a kel ɗi a mee jakam ku dik ma,